Las avis costruyin los sus ñíus arrejuntandu materialis comu ramas, ojas, barru o prumas i toa crassi de fusca, conhormándu-la col su picu i patas pa entangal una estrutura segura aondi ponel los sus güevus.